اه أكيد السيارة، يعني أصلاً مو متخيلة كيف بسافر بالدراجة، الدراجة تعب مرة، ما أجدر، الجطار بصراحة جربته يعني مرة جربته وما حبيت، ما ما أحسه، لكن السيارة تحسسني بالحرية، أروح هنا وهنا ، وأوقف، أسوي شغلات، وحركات، حبيتها أكثر.